Metäliotsja? Kuigimuudu tä saa arvu, et metäl um. Ma ei tiiäq, kuimuudu, kas magnõtiga vai eelktriga kuigimuudu tä saa, saa arvu. No eelektriline tä vaest iks um, jah, ja sis tund ärq metäli, nakkas piiksmä.